<hesitation> To toae tarih, kanihen mes ke mamangin guna re. <hesitation> Kanihen ke mangin guna, in kanihen haobot e mamangin guna. Mei a mes in kanihen ka rama i na. Koba, ena mangin mes gun kanihen <hesitation> na mangin gun kanihen ke, no mas haka no, naka in kapeit. Kain to tsili mas haka mao teyouh, <hesitation> o tatao haka mao tin kanihen, yi kaihen okot e mangin guna. Mei a mamangin puna in kanihen ke <hesitation> hare ne mei o kapeit puh. In Kanihen okot in kapeit ye mangin guna. So, poat ena hen gu youh, tuo tena tagan on. Hangum meo kuo, mas nu men guana o kuo kain kanihen i ih. <hesitation> Kanihen ke mangin hen guna, in kanihen ire ke kame no yu ih nika na kapeit. Kan poat as, kanihen mes e mangin hen okot guana, in kanihen ke mei tuan tara puo tse mei tuan nep puguana youh. Kain to, ena nep guo korit mei boak hanon puh, yu pan ne ne tara guao korit i yah, e hen guna. Kain as to siatei tso sah, ena mangin hen gu youh. I nika na hiring, e kato no to- toae tena bai hiring on. <hesitation> Kobe poat e peso nomo youh, no- no mas hamuk nin na, no mas nono hamuk not nin nitsi kain kei ih kato hakapeit mao youh. kain to tsili, kain to tatao, tsintsa, ye hamuk no mao tin kanihen bai ne hen guai youh. Hare nin kanihen mes e mamangin guna kame no yi ni kain kei re, tsika tsi kapeit, tsili.